<noise> Colombian adhaa ishian birria nee ishini inamaa berre suun jir sadhii kabila sadhii woth dharamee african kasjirthi spanish aminen thadhibin chacharekho hagarinen kasjirthiye dhub won dhibi thaa ishian wonni regions jaa khabdhiye carebiean persiffic orri nokoa amazoni andeani iyo insulaa region yedheni yote ishian womm ishia khabdhi ishinen ee thaa akaa mzikiathi iyoo adhaa ishia khabdhiye